Lesei, lua, telu, hare, lima, tinaine, hitu, waru, siwa, putusa, putusa sileisei. putusa aulua, putusa sitelu. putusa hare, putusa lima, putusa sitinaine, putusa siwaru, putusa sisiwa, puturua, puturua resinelesi, puturua resinelua, puturua resine telu, puturua resinehere, puturua resinelima, puturua resinetinaine, puturua resinehitu, puturua resinewaru, puturua resinesiwa, pututelu, pututelu resinelesi, pututelu resinelua, pututelu resinetelu, pututelu resinehare. pututelu resinelima, pututelu resinetinaine, pututelu resinehitu, pututelu resinesiwa, puturima, puturima lesinelesei, puturima lesinelua. puturima lesinetelu, puturima lesinehare, puturima lesinetinine, puturima lesinehitu, puturima lesinewaru, puturima lesinesiwa, pututinaine, pututinaine lesinelaise, pututinaine lesinelua. pututinaine lesinetelu. pututinaine lesinehare. pututinaine lesinelima, pututinaine lesinetinaine. pututinaine lesinehitu, pututinaine lesinewaru. pututinaine lesinesiwa, putuhitu, putuhitu lesineleisei, putuhitu lesinelua, putuhitu lesinetelu. putuhitu lesinewar. putuhitu lesine. Limaputuhitu, resinitinaine, putuhituresinehitu, putuhitu resinewaru, putuhitu resinesiwa, putuwaru, putuwaru serine lesei, putuwari lesine lua, putuwalu resi telu. putuwalu resi hare, putuwalu resi lima, putuwalu resi tinaine, putuhare resi hitu, putuhare resi waru, putuhare resine siwa, putusiwa, putusiwa lesine leisei. putusiwa lesine lua, putusiwa lesine telu, putusiwa lesine hare, putusiwa lesine lima, putusiwa lesinetinaine, putusiwa lesine hitu, putusiwa lesine waru, putusiwa lesinesiwa, utune.